қыз келбетін көрікті қылып бет әлпетін өзгерту қызметін ұсынатындар көп
яғни сұраныс жоғары
табиғи сұлулықты менсінбеу ме деп қараймыз оған
оны әйел заты көрікті болу үшін жасайды ғой
ер азамат оны түсінбесе қабылдамаса неге керек
бұл сұрағыңа жауапты бағдарлама барысында еститін боласың
бұл пендеміз ғой ток шоуы және оның жүргізушілері олжас сайлаубекұлы және гүлназия жалғасқызы
салтанат студиямызға қош келдіңіз
жалпы айтыңызшы өзіңізге қандай күтім жасайсыз
көбінесе шашыма күтім жасаймын шашыма көп көңіл бөлемін
ай сайын әртүрлі түстерге бояп отыруға ыыы тырысамын
ол өзіңіздің өзіңіздің түсіңіз қандай болған шашыңыздың қазір
өзімнің түсім осыған жақын кішкене осыдан ашықтау
осы қазіргі түсімнен ашықтау бірақ ы табиғи түсіме қатты жақын осы түс
бұған дейін қандай түстерге бұған дейін ы басында қара түс болды
қара түске еліктеп сөйтіп қараға бояп жүрдім
бірақ ы тым үлкен көрсетті ол түс
сондықтан да сосын ммм кішкене ашықтау түске көшуге тырыстым
ашықтау деген қандай түс
ы сарғыш түске сарғыш түске көштім
онымен көп жүрген жоқпын өйткені ол менің реңімді ашпады
ы сөйтіп ы иә қызыл түс те болды
ы сөйтіп ы аяғында осы табиғи түске тоқтадым
табиғи түс өзіме жақсы жарасады деп жақын деп
яғни сіздің табиғи шашыңыздың түсі басымырақ сізге ұнады иә
а басында неге өзгертуге енді ол қыздардың табиғаты шығар барлығына қызық андай түсті қалай болады мұндай түсті көрсем қалай болады деп
өйткені әлеуметтік желілерде отырғанда м қызығасың
шашыңыздан бөлек түр келбетіңізге қандай да бір өзгерістер енгіздіңіз бе
ы пластикалық хирургиялық ешқандай өзгерістер енгізген жоқпын
ы бірақ жоқ мысалға коррекция дейді иә барып тұрамын барып тұрамын бірақ дәл қазір менде кірпік жоқ мхм
ал жоқ кірпік жоқ жасанды кірпік жоқ өзімнің кірпігім
а өзіңіздің кірпігіңіз ұнамайды ма
ұнайды бірақ ы енді заманның ағысы шығар мүмкін
талап сондай ы қасымдағы құрбыларым сондай
сондықтан да тырысамын барған жерлерге кірпігімді жасатып баруға
ы мөлдір ханым сіз жауап берсеңіз
жалпы осылай ы кірпік жасатуға көптеп барады ма қыздар бойжеткендер
иә әрине көп қыздар келеді
тек қана жас қыздар емес осы отыз бен қырық бестің арасындағы келіншектер де келеді
себебі ол мысалға і сұлулық үшін де және кейбіреулері кірпіктері сирек болады
сол үшін де осындай процедура жасатуға мхм
күніне неше қыз келеді
күніне ммм орташа есеппен бес қыздан келеді мхм
а қанша тұрады бағасы
енді әр әр мастердің өзінің өз бағасы бар мхм
орта шамамен ы сегіз мың тоғыз мыңдай болады бір жасатқаны бір жасатқаны мхм
ал оған сонда қыздар ы сол ақшаны жұмсауға дайын деген сөз
сол ақшаны жұмсауға дайын себебі ол бір күндік емес бір ай бір жарым айдай жүріп отырады
м а ол ы сіздің өзіңізде кірпігіңіз өзіңіздікі ме
менде қазір жасанды кірпік жасанды иә мхм
сізге өзіңізге ұнайды
олжас қыздардың бәрін ұялтып жібердің ғой сен
мен өзіме ұнайды мен асыра сілтеп жасамаймын өзіме өзіме жарасымды қылып жасаймын
және де барлық қыздар да өздеріне жарасымды қылып істейді ондай асыра сілтеп істемейді деп ойлаймын м
және де бұл өте негізі тиімді таңертең тұрған кезде уақытыңды көп алмайды
кірпіктен бөлек өзіңізге қалай күтім жасайсыз басқа басқа
шашымды боятып олай кестірмеймін одан басқа процедуралар жасатамын
мысалы қандай бетімді тазартамын маникюр істеткіземіз педикюр істеткіземіз шугаринг деген бар барлығын
қасыңызды ше қасымды әрине істетемін мхм
қасым өзімдікі өзімдікі иә
а қасты істеген ол қалай өзі істетемін деген қалай мына қас деген
сонда бояу ма әлде ыыы
бояу деген бір күндік бояу бар және де енді ол ұзақ тұратын бояулар да бар татуаж деп аталынады мхм
қасы өспейтін аяқ жағы жоқ қыздарға істетуге тура келеді
қалай қасы жоқ қасы сирек қасы жұқа болатын қыздарға істетуге тура келеді
олжас бүгін таңғалатын өзі бағдарлама болайын деп отыр шамасы
қас ол туылғаннан сирек болып туылмайды ғой
ана тоғызыншы оныншы класта еліктеп қыз болып бойжете бастағанда сол қасты өзіміз құртамыз негізі
сосын оны сиретіп аламыз да ал енді қалай қалыңдатамыз деп жүреміз де
енді кірпікті ол мынау сау басыма сақина тілеп сау басына сақина тілейді қыздар өз басымызға
енді менікін өзімнен үлкен әпкелерім отырғызып қойып прямо жұлып тастаған
менде кінә жоқ
жасанды олай боятып нетпеймін барына шүкір енді осы
организмде барлық ағзалар ы адамды қорғауға ғой жаратылған
мысалы айттық қазір қас деп айттық ол қас ол көзді шаң тозаңнан қорғау үшін істетіледі
енді қараңыз ы осы кезге дейін үлкен үлкен зданиелер болмаған үлкен помещениелер болмаған олар көшеде жұмыс істеуге әрекет істеген ы үйде болған
сонда айтылады көзді қоғауда шаң тозаңнан қорғау үшін үлкен болған
себебі олар шаңды ұстап қалады көзді ашып жұмған кезде көзді жұмған кезде кірпіктер ұстап қалады
енді қараңыз ендеше ы адамдар офиске кіріп баратыр уже өмір жасау жеңілдеп бараатыр
өмір жасау өмір жасау жеңілдеп баратқаннан кейін шаң тозаңға көп шықпайды дейсіз ғой шаң тозаңға көп шықпайды
содан кейін организмде бір орган істемесе сол бара бара бара ол азайып барады или кішірейіп барады
сол дәл солай ы шаң тозаң болмағаннан кейін ол азайып азайып азайып кете барады
неге айтады ана тоғыз оныншы класқа дейін ы жақсы болады дейді себебі олар ауылда болады мектепте болады
сол кезде олар ы шаң тозаңда жүріп мектепке барады мектептен келеді сол кезде мықты болады
енді ол оқуға келеді университетке келеді зданиенің ішіне кіреді ы уже қаланың ішіне кіргеннен кейін ол жерде шаң тозаң болмайды
шаң тозаң болмағаннан кейін мына өзінен өзі түсе бастайды істетілмегеннен кейін өзі түсе бастайды
қазіргі техникалар ы қасты тек қана ы үстінен жасайды
және де нешетүрлі түрі бар
татуаж деген бір ы бір қатты басып тастау жаңағы татуировка жасап тастау емес адамның реңін беріп тұрады және де ы айтады ғой орысша айтқанда ухоженность беріп тұрады адамның түріне м

қыздардың барлығы менімен келіседі ыыы қас адамды қыз әйелді қатты өзгертеді
қасының формасы көп мағына береді адамға мхм
адам бет әлпетіне келтіріп және де ы кожа түсіне байланысты жасайды
мен просто өзім татуаж маманы болғаннан кейін айтып жатырмын
бір татуаж қанша тұрады
бір татуаж он бес жиырма тұрады
олжас сен қазір барлық нәрсені біле беріп жүрегің ауыратын болады
айтыңызшы күніне қанша
күніне қанша қыз келгенде оншақты
жас аралықтары қанша
жас аралығы он сегіз жастан ыыы елу ы елу алпыс жасқа дейін
елу алпыс жастағы әжелеріміз де баратын болып жетпіс жасар кісі де келген маған қастың формасын жасауға
кісілер ы қандай талаппен келеді қалай олар ол кісілер мысалға кәдімгідей татуаж жасатады ма
кәдімгі татуаж жасатады көбісін ы қыздары алып келеді
ы ол кісілерден сұрасам маған әдемі болып тұрса болды дейді
татуаж деген сөз ол өшпейді ғой содан кейін иә
татуаж деген ы қазір ы баяғы техника он жыл сегіз жыл ы тұрады а қазіргі техника бір жыл екі жыл тұрады
яғни ы кішкене ғана рең беру мхм түсінікті
жаңа жетпіс жастағы әжелеріміз де барып жүр дейді осы жерде рахима апай сіз де қосылып отырсаңыз
сіздің өзіңіз барып көрдіңіз бе ондайға айтсаңыз
сіздің өзіңіздің қатарластарыңыздың барғаны болды ма өзіңіз айтып өтсеңіз
мен ешуақытта салонға кіріп көрмеген адаммын көрген емеспін
айналайын қыздар сендер өте сұлусыңдар бәрің де сұлусыңдар
жастық шақты айырбастауға болмайды
сендердің жүректеріңде нәзіктік болу керек адамгершілік кішіпейілділік осының өзі сұлулық
рахима апа сіз өзіңіз татуаж деген сөзді естідіңіз бе
естіп жүрмін менің үш келінім үшеуі де татуаж жасатқан емес
сіз жасатқызбайтын шығарсыз
жоқ құрысын жанымды ауыртқым келмейді балам
мен ертеңгісін кәдімгі қара карандаш бар ресничка дейді мен соны қызмет жасаған кезден бастап сонымен бояғанмын
енді боямасам түсіп қалған сияқты
бетіме детский крем жағамын аздап ернімді бояймын болды менің сұлулығым осы
сонда сіздің де қасыңыз сирек болғаны ма
менің қасым енді сиреген шығар жетпіс беске келгеннен кейін сирейді ғой
а жас кезіңізде қалай боядыңыз
жас кезімде көбінесе қасымызды бояған емеспіз
бұл қырық бестен кейін сирейді екен қас жаңағы қыздардың айтқаны рас
түседі әйел адам не көрмейді бар қиыншылық көреді бала өсіреді
а өзіңіздің қатарластарыңыздың ыыы арасында бар ма осындай татуаж жасатқандар жаңа айтып өтті ғой қарттарымыз деген бар бар бар
м а өзіңіз қалай қарайсыз оған
енді бізге оның қажеті не біз бір сыннан өтіп кеткен адамдармыз ғой
енді ол қажеті кімге керек енді
қыздарға енді қыздарға да керек емес пе ол
енді кімге керек
қай ешкімге керек емес енді
заң осы осы қазіргі өмірдің ағымы болып жатыр ғой біреу біреуден қалмайды
рахима әже енді қыздардың сұлу болып жүргені жақсы емес пе

крем жағыңдар детский крем ешқандай вредный емес жаға беріңдер
татуаж жасағанда енді көп адамдар білмейтін шығар медицинада талай ғалымдар дәлелдеп жатыр
мысал үшін қазіргі жастардың арасында ы бас ауруы өте көптеп көптеп бас көтеріп жатыр өте көп бас ауруы
мысал үшін қасты қырған кезде қасты қырып барып татуаж жасайтын қазір енді қастың үстіне жасап жатыр
бірақ бәрібір ол басылады татуаж басылып теріге кіреді
соның әсері жаңағы қасты қырғанның татуаждың әсері бас ауруын туғызып жатыр
ол жаңағы бас сақинасының ең үлкен жаңағы қатты стадияда ауыратын формасына әкеліп сондай болып
татуаж туралы айтып отырсыз кәдімгідей ы боялып жасалынатын
қазір енді қазір кіргізіп кәдімгі теріге енгізіп жасайтын татуаж
қазіргі техника жоғары жақпен жұмыс жасайды
кожаға кірмейді ешқандай ешқандай қан шықпайды
егер мысал үшін бетінің әдемілігін көргіміз келсе қыздардың біздің енді қазақтың қыздары бірінен бірі өтетін әдемі ғой тегі бетіне былай қарай бергің келеді
енді бұл жерде тіпті татуаждың рөлінің де керегі жоқ өйткені өзі ақ әдемі болып тұр
егер адам ішкі ағзасын таза ұстаса ағзасы ішкі барлық ағзалар таза болса әдемілікпен бетінде тұнып көрініп тұрады
ал енді татуаж былайша алып қарағанда қандай адамдарға жасалады деп
ожог дейді күйік алып күйікке шалынғандарда қасынан айырылып қалғандарда сондайларға жасайды негізі
нұргүл айтпақшы сирек қасты өзіміз басында құртатын
әйтпесе соған тиіспегенде ол қалыңдығы одан да әдемі болып өсетін
ал енді біз қасты сол сирек қасты өсіру үшін қазір неше сияқты әдемі майлар бар
құрамдары өте жақсы
екі айдың ішінде қасты жақсы өсіріп шығара алады
енді форманы әриен форманы жасап берсеңіздер майды өзіміз жақсақ
ы ақшаны шаша бермесек
қазір мысал үшін екі үш жерде жұмыс істейміз
ы бір жерден екі жүз мың алып жатсақ бір жерден үш жүз мың
соны апарып салонға алпыс жетпіс мыңымызды төккім келмейді енді мен шынын айтқанда
өйткені мен үйде бал жұмыртқа ы және бадыран содан кейін лимонмен араластырып маска жасаймын
бір рет барып бір салонның есігін ашқан емеспін тегі
осы тұрған сізбен келісемін
бұл жаңағы медицина тұрғысынан да қарастырып отырсыз ғой
яғни бұл кезде біз жаңағы татуажға және басқа да бояуға осы адамның келбетін келтіретін заттардың химиялық құрамына тоқтала кетсек
олардың бәрі і химиялық құрамы бойынша қазір ол заттар біз қымбат қымбат заттар емес қолданыватқанның бәрі
ол заттардың шығу тегі мына көршілес жатқан қытайдан мына қырғызстаннан бысқа мемлекеттерден
өте дұрыс айтасыз
көздің және беттің терілеріне осы жаңағы түрлі аурулар алып келеді
мысал келтіре кетсек оларды көп қолдана беру бұл аллергиялық процестердің процестердің жайлап жайлап бірте бірте дамуына
сонымен қатар бұл жаңағы терінің структурасының бұзылуына алып келеді
ол оның құрамындағы теріні теріге нәр беретін заттар емес витаминдер емес ол теріні беткей қалыпты сырт келбетке әдемі қылып көрсететін химиялық жаңағы бояғыш заттар ғой бұлардың бәрі
иә қазір израильдан ы франциядан ы америкадан әртүрлі ы кәсіби косметикаларды біз аламыз
өйткені бізге ең басты качество
иә әрине ы жаңағы қытайлықтар да бар оның ы сапасы да бағасы да өте арзан
оны ы жаңағы айтсақ самоучка деп айтамыз ы білмейтін мастерлер алып пайдаланады
ал ы білетін кәсіби маман өзінің мамандығын жақсы көретін маман ол ы кісіби ы яғни ол бес есе алты есе жеті есе қымбат тұрады
мысалға алты мың теңге тұратын болса ал кәсіби ы жаңағы дүние елу қырық ы отыз бес мыңға дейін тұрады
мынадай кішкентай ғана ы краска сондай баға тұрады
қазіргі кезде біздер ы м қыздардың жігіттердің сыртқы бет келбетінің ы әдемілігі туралы айтып жатамыз
бірақ ыыы өмір өзінің талабын алады
яғни қазіргі кезде стресс деген өте көп
а стресс бұл ы адамның психоэмоционалдық жағдайына өте үлкен әсер етеді
ал беттің келбеті ол ы адамның ішкі эмоционалды жағдайымен өте тығыз байланысты
яғни мысалы ішіндегі бір қорқыныш сезімдері болса немесе бір өкпе сезімдері болатын болса бұның барлығы адамның бетіне өте үлкен ы әсер етеді
ы бет дегеніміз бұл не
бұл бұлшық ет дене бұлшық ет
бүкіл стресс бұл осы бұлшық еттердің ыыы қысымының өзгеруінен адамның сыртқы беті ы бет келбетінің ы өзгеруіне әкеліп соғады
бүгінгі таңда ішкі жандүние ме әлде сыртқы бейне маңызды ма
бұл турасында келесі бөлімде білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біз бүгін сұлулық тақырыбын қозғап жатырмыз
табиғи сұлулық па жасанды сұлулық па
осы ыыы тұста мен ы жайнагүл ханым сіз ы жауап берсеңіз қандай қызметпен айналысасыз
ыыы біздер негізінде мен өзім косметологпын
қазіргі кезде мен ыыы жаңа ем түрін қолданамын әйелдердің беттеріне
ол ұлумен емдеу яғни ұлу терапиясы ұлу терапиясы
сол ұлы терапиясын қолданамыз ол бізден ыыы японияда осыдан бес алты жыл бұрын дамыды
енді қазақстанда қазір мен осыны қолға алып дамытқым келіп жүр ы дамытып жатырмын
қазір маған өте көп қыз келіншектер келіп жатыр
а ол сонда ұлу не істейді қай жерге жібереді оны
ұлу дегеніміз ол жалпы өзінің ы шырышын бөледі
шырышы оның ұлудың шырышында өте көп пайдалы ыыы біздің беттерімізге пайдалы заттар бар
соның бірі ең бастысы ол коллаген
қыздың бетінде жүре ме
иә бетінде жүреді
иә деп сен жауап бергенге сен барған сияқтысың ғой мүмкін
ы яғни ол ы жалпы процедура қалай болады
процедурада біздер жеті сегіз ұлуды арнайы косметологиялық ұлуларды бірінші келген адамның бетін тазалап бетін тазалап болғаннан кейін ұлуды жайлап бетіне қоямыз
жалпы процедура қырық бес елу минутты алады
сол көлемде ұлу өзінің жаңағы массаж жасап өзінің шырышын бөледі
яғни жаңағы пайдалы шырышын бөліп ы сол адамның бет терісіне сіңіп оның ы процедурадан кейін бет терісінің өзгерісіне әкеліп соғады
сонда кәдімгідей өзгереді ме беті әрине
бірінші процедурадан кейін сіз уже бетіңізде толыққанды өзгеріс байқайсыз
қыздар қорықпайды ма ана бетіне ұлу жібергенге
негізінде маған қыздар ы қыздар да келеді сонымен қатар ер адамдар да келеді
ер адамдар мінекей ер адамдар да келеді
мен былай айтқым келеді қыздардан қарағанда мендегі ер кісілер көбінесе қорқады
ал біздер қорықпаймыз сұлулық үшін бәрін жасаймыз
қандай сұлулық болса да мен бетіме ұлу жібермес едім
менің байқауымша сіз ы бірге алып келген секілдісіз иә ұлу
қане ашып көрсетесіз бе қандай ұлумен
білуімше ол ыыы африкалық ұлу болса керек иә
мінекей бұл бізде африкалық ахатино деп аталады
косметологияда қолданылатын фулика
міне қазір ол ы тексеруден өткен ғой иә
иә бұның арнайы ветеринарлық сертификаты барлығы бар
ы жалпы негізінде ы көбісі ойлайды кез келген ұлуды алып бетке қоя береміз деген
ол қате пікір
арнайы мен өзім ы осы терапиямен айналысып жүргеніме бір жылдан астам уақыт болды
сол уақыт аралығында осы ұлуларды өзім баптап өсіріп көбейтіп жатырмын қазір қазақстанда
а бір ұлуды бір адамға ғана қолданасыз
мінекей ы біз мысалы бір адамды емдеуге келгенде ол он курс яғни он күн бізге келіп тұруы керек бір айда
сол ы курс біткенше мысалы осы жеті сегіз ұлуды тек қана сол кісіге ғана қолданамыз
атын жазып қоямыз мысалы аты жөнін тек қана сол кісіге қолданылады
курс біткесін осы ұлулар арнайы жаңағы карантинге кетеді екі апта
содан кейін ғана өзін қалпына келтіріп келесі адамның ы емдеуге қолданамыз
бізде жүзден аса тіпті екі жүзге жуық ұлулар бар қанша тұрады
процедураның бағасы ма иә
ы жалпы толық егер он курс алатын болсаңыз отыз мың теңге болады
сонда айына он күн он күн бару керек дейсіз сонда ол бір айға жетеді ме ы келесі айда тағы да келу керек иә
ол ы мысалы ыыы ол жаңағы оның нәтижесі осы процедура нәтижесі екі үш айға дейін жетеді
содан кейін қайталап тұруға болады м түсінікті
гүлжайна ханым сіз өзіңіз ы мынандай процедураға барып көрдіңіз бе
жоқ мен ешқашан барып көрген емеспін
а бір рет бардым диплом алған кезімде шашыма шаш үлгісін жасаттым
ал ешқашан салонға барған емеспін қасыма шашыма өзіме де өзім күтім жасаймын мхм
гүлжайна сонда сіз қасыңызды кірпігіңізді шашыңызды жасатқан жоқсыз ба не
жоқ өзім жасаймын мүлдем
екі рет бардым диплом алғанымда ал екінші рет үйленгенімде бардым болды
қандай ыыы нелер жасады қалай әрледі
а әрлегенде кірпігімді бояп ол ол ы косметологтар жасаған процедураны мен өзім де жасай аламын
мен просто өмірімдегі маңызды жағдайлар болған соң мен өзім өзіме өзім сыйлық жасағым келді
ал былай басқа күндері қолданбайсыз ешқашан иә
айына өтірік айтпай ақ қояйын айына бір рет екі рет боянамын
боянасыз косметикамен боянасыз опа далап
ал жалпы татуаж кірпік жапсыру шаш
міне мынандай қарындасымыз үшін қол шапалақтап қойыңыздаршы
міне табиғи міне табиғи сұлулық
а мен оған мұқтаж емеспін жасатуға өзімде бар болғандықтан
мен қазір ы қыздар жалпы негізі әйел қауымы ол әдемі болып жүру керек өзіне өзі ұнау керек
ешқашан меніңше ойлаймын босаңсымау керек ол бала тәрбиесі болсын өзін өзі күтімі болсын үй шаруашылығы болсын өзін әрқашан да
а мен өзіме өзіме өзім ұнаймын
қасыңыздағы құрбыларыңыз қиылған қаспен ұзын кірпікпен қалың кірпікпен келіп отырғанда
мен қазір осы кезде ешқандай бетіме бояу жаққан жоқпын
мен білемін өзі жақсам да жақпасам да өзіме өзім ұнайтынымды
мен қазір қыздарға ы дұрыс бәрі боянсын әдемі болсын яғни өзіңізге көңіліңіз толады иә
бет бет сыртқы пішініне көңіл бөледі де бояуға қастарына беттің күтіміне көңіл бөлмейді
әйел әйел адам болмысынан өзі сұлу
әйел адамды өзі сұлу қылып жаратады
біз оны мұқтаж болғаннан кейін жабыстырып отырған жоқпыз мысалы жасанды кірпік жасап отырған жоқпыз мұқтаж болғаннан кейін мұқтаж болғаннан кейін емес
қазір заманның ағымы сондай
мысалға даже ы ер жігіттерді алатын болсақ ер жігіттер ы өз өздеріне қарайтын қыздарға қарайды
мысалға мәселе мысалға жігітке ұнауда емес ең бірінші өзімізге істейміз ең бірінші өзіміз үшін
мен сізбен келісетін сияқтымын мөлдір мысалға ыыы жігіттер қарайды дейді
жұрттың алдына шыққан кезде сүйкімді сұлу болып тұрған өзіме де ұнайды маған мысалға
сол үшін мен өзімнің табиғи ы табиғи сұлулығымды ы
беттеріңізді жақсы күтім жасасаңыздар ішкі ағзаларыңызды тазалап отырсаңыздар ы әдемілік шығады ғой
ал қазір татуаж жасаған барлық қыздардың бетіне қарасаңыз барлығы инкубатордан әдемі сұлулық
менің ойымша сіздердің уақыттарыңызда мұндай ы сұлулық болмаған сән салоны жоқ болды
сондықтан да сіздер қолданған жоқсыздар
ал қазір бізде бүкіл мүмкіндік бар ғой
заңғар ыыы өзіңіз қандай қыздарды ұнатасыз шыныңызды айтыңыз тек қана
мен шаш сәнгердің болған соң айтайын енді
шынымды айтсам маған қатты боянбаған қыз ұнайды
енді бояну керек енді шашы да әдемі болуы керек
ы мысалға кейбіреу қыздар бар ы м өзінің кожасы қараторы да аппақ қылып бетін бояп алады сосын мына тамақтарын қарасаңыз
бояну жарайды бояну әркімнің өзінің ы міндеті өзінің қалауы ғой
жалпы мен жаңағыдай татуаж жасатуды айтамын кірпік
былай енді татуаж жасату қате емес қазіргі заманға сай татуаж жасату керек қас деген ең главный жер де
міне ер азаматтарымыз айтты қас ең басты назар аударатын
мысалы сіздер қараңыздар машинада мотор жоқ болса ол жүрмейді
ал қыздың қасын қырып тастайтын болса ол түрі ы әдемі болмайды да
ы бірақ көп жігіттер ыыы естівтасың көп жігіттерден қасына ертіп бірге киноға баруға қыдырып жүруге
әдемі қыз боянып алған әдемі қыздарды ертіп жүреді де үйленетін кезде табиғи сұлулықты іздейміз
бәріміз сондаймыз біз жігіттер
қазір енді осы студияда ы қонақтардың көбісі осы ы табиғи сұлулық туралы көп айтып жатыр ғой
бірақ енді ы реалды түрде өмірге жан жағымызға қарайтын болсақ енді ы татуажы жоқ қыздар бірең саран негізі бәрі шетінен татуаж жасаған

бірінші ауылдың қыздары барып жасатады
негізі ауылдан келген қыздардың бәрі біріншіден барып сол тырнақтарын жасатады кірпіктерін өсіртеді қастарына печать салып алады
бірақ сіздер енді қазір ыыы мына массовый жерлерге баратын болсаңыздар қыздардың бәрі бір біріне өте қатты ұқсас
қазір енді мына журналдар ыыы социалды мына ы біздің күнделікті отыратын енді әлеуметтік желілерден көптеген ыыы қыздарды көреді ғой
қазір енді ы айтигелс дейді енді солардың бәрі өздерін керемет әдемі қылып көрсетеді иә

қыз баласының жаңағы кірпіктері айтып жатыр ғой қазіргі кезде қар күрейтін техника сияқты
бір шын ғой қасына дейін тиіп тұрады
меніңше әрбір әдемілік ы шектен тыс шықпау керек әрине
ы өзіне жарасымды болып ы өзінің ыыы ағзасына қарап мысалы бәрі шектеулі болуы керек деп санаймын
өте әрине мен де құптамаймын көп қатты боянған қыз келіншектерді
визажист ретінде мысалы маған ы көп қыз ыыы қыз келіншектер келеді ы көп боянғанды қаламайды
келгенде мысалы мен осы табиғи сұлулығымды кішкене ғана көркейтіңіз дейді
көп боянғанды жақтыртпайды көбінесе қыз келіншектер
жай ғана өздерін көркейткісі келеді болды
адам табиғаттың күшіне қарсы шығады
мысалы айтайық бір күн түнде ұйықтаған жоқсыз екі күн ұйықтаған жоқсыз
бұл табиғаттың күшіне қарсы шықтыңыз үшінші күні сіз жұмысқа келе аласыз ба
болды келе алмайсыз дәл солай табиғаттың күшіне қарсы шыға беретін болса осындай әртүрлі аурулар шыға береді
жоқ мысалы маған ер кісілер звондайды өздері телефон шалады мысалы әйелімнің ы боянғаны маған ұнамайды
енді айтайын десем ренжітіп алуға қорқамын
ы сонда айтады қандай айла ы қарастырсам екен сізге сіздерге алып келуге деп мысалы бір емес бірнеше еркектер
қасында әдемі келіншек қыз келіншек болғанын қалайды
көрдіңіздер ме яғни ер азаматтардың өздері ы әйел адамдарды итермелейтін болып отыр
бүгінгі тақырыпқа орай тілшіміздің әзірлеген сюжеті бар
экранға назар аударайықшы
сұлулықтың құны қанша
көрікті болу үшін нәзік жандылар қандай қадамға барады
әдемілікке ұмтылу айып емес
алайда артық қыламын деп тыртық қылатын оқиғалар көптеп орын алып жатады
дәлелдер де жоқ емес
татуаж жасатпақ болған павлодарлық бикештің көзі көрмей қалса оралдық келіншек косметикалық операциядан бақилық болып тынды
сұлулық салонында косметикалық операция жүргізу барысында мың тоғыз жүз жетпіс жетінші жылы туылған әйел адам көз жұмды
аталған фактор бойынша косметологқа қатысты қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің үш жүз он жетінші бабы үшінші бөліміне сәйкес қылмыстық іс қозғалды
күдікті азаматша ұсталды
сонымен кім қалай күтінеді
сұлулық сәннің сыры мен хақында кім не ойлайды
көшеден де біле салғанды құп көрдік
сұлулық денсаулыққа байланысты негізі адам денсаулығын бірінші күтуі керек
күніне бір жарым екі литрдей су ішемін
су ішкенде де адамның несі терілері жақсы болады ғой
қыздар қыз болғаннан кейін күтім керек
ы косметикасына ақша керек деген сияқты
ммм мысалы бір жарты жылға елу мың жүз мың жүз мың көлемінде кетеді деп ойлаймын
сүйкімді хәм тартымды болып жүру бойжеткенге парыз
десек те ең қарапайым күтімнің өзіне қаражат керек
сусабын түрлі май сияқты тазалық заттарының өзіне ғана он бес жиырма мың теңге керек ай сайын
бұған соңғы кезде трендке айналған спортпен шұғылдану шығындарын қосыңыз сома қырық мыңға тақайды
сондай ақ орта есеппен әйелдер жылына үш реңк беретін крем үш еңлік үш опа үш далап бес сүрме екі көз бояу екі қарындаш қолданады
бұл дегеніңіз жылына реңк беретін кремге он бір мың төрт жүз теңге еңлік бес мың бір жүз опа он мың екі жүз далап тоғыз мың үш жүз сүрме он жеті мың көз бояуы алты мың екі жүз
қарындаш үш мың сегіз жүз теңге барлық шығын алпыс үш мың теңге
күнделікті қолданыстағы тұрақты шығындардан бөлек аракідік кештерге жиын тойларға бару нәзік жандылар үшін үлкен бір сынақ
сұлулық салонына келіп бетіңізді әрлеп шашыңызды сәндеу үшін жиырма мың теңгеңізді әзірлей берсеңіз болады
аз ақша емес сияқты
бұнымен сөз бітпейді аяқ қолдың тырнағын бояу косметолог қызметі пилингті ұмыттыңыз ба
спа салондар мен массажға бару ше
әрқайсысына бір реттен бас сұқсаңыз шамамен отыз екі мың теңге санап береді екенсіз
адам көркі шүберек
талғаммен киіне білу де сұлулық эталоны екені даусыз
бірақ әркімнің талғам таңдауы әркелкі болғандықтан оны ақшаға шақтап жатуды жөн көрмедік
онсыз да бір бойжеткеннің сұлу болып жүруі үшін бір айда кететін орташа шығынын екі жүз мыңға жеткізіп қойдық
бұл бергі жағы екенін еске саламыз
сұрақ сұлулық бетте болсын ба жүректе қалсын ба
аяулым мұратқызы дәурен зарипов жандос айғожин пендеміз ғой ток шоуы
айына кететін шығынға мен мына жақта таңқалып тұрсам мына жерде қыздардың бір дауысын естіп қалдым ой мынау арзан косметика ғой
расымен арзаны ма мынау иә
бұл арзаны олжас өте арзан
ал енді ы бұл сұрақ ы қалтаның соры ғой иә мүмкін ол да
енді жаңағы сюжетке сюжет жайлы айтып кететін болсам
мен ы өзім осы қазақстанға екі жыл бұрын ы фейсфитнес деген жаңалықты алып келген адаммын
ы фейсфитнес дегеніміз бұл ы беттің ы бұлшық еттерін жаттықтыру
ы біздің теріміз емес терінің астындағы структуралар
ең алдымен бұлшық еттер
және сол бұлшық еттердің нәтижесінде біз беттегі ы әжімдер көреміз
бірақ біз әжім көргеннен кейін ол әжімді қалай кетіреміз ботекс саламыз ба әлде керемет крем саламыз ба ұлу саламыз ба соны ойлаймыз
алайда ана ішіндегі бұлшық еттер бұлшық еттердің арасындағы майы май пакеттері оларды не істейміз
оны косметологқа барып қазір жіппен тартып қою немесе ы азар болса неге хирургқа барып кесіп тастау сол бізде трендте
сонда бұл жеңілірек болып тұр ғой иә
ол ы қазір енді сізге ы ол жылдамырақ
енді ы табиғи ы бетті қалпына келтірудің түрі болса бұл фитнес
бетке фитнес жасау туралы өзіңіз көрсетіп бере аласыз ба иә
беттің ы бұлшық еттері бәрі қозғалады
бірақ оны көп адамдар қозғалта алмайды
біздің мысалы мысалы көрдіңіз бе ол сонда жаттығады
жаттығады ол жаттығудың нәтижесінде сіз көзіңіздің астында ана ы қаптар түседі ғой м ол қаптар түспейді
өйткені көздің астын мысалы ұстап көретін болсаңыз бұл өте қатты структура менікі мысалы жаттыққан
мына беттегі бұлшық еттердің бәрі жаттыққан
соның нәтижесінде не ыыы артық әжім түспейді
содан кейін ол жаттықнда не болады
қан тамырлары арқылы жанағы бұлшық еттердің ы қоректенуі өте жақсарады
соның нәтижесінде сіз бетіңізге крем жағудың да қажеті жоқ негізінен шын айтсам
өйткені кез келген жаққан креміңіз ол жаңағы ы терінің үш слойы бар ең жоғарғы слойы эпидермис сонда ғана қалады
өйткені эпидермистен кейін бізде ы базальная мембрана деген ы біздің терімізді қорғайтын ы біздің ағзамызды мына сыртқы ы ортадан қорғайтын слой бар
және содан өте алмайды жаңағы крем
қазір антифейс фитнес туралы айтайын
жаңағы бетпен күнделікті мына ы эмоциялар ол антифейс фитнес
өйткені біз күлеміз күлген сайын не болады
әжім көзді әжім алып кетеді бізде смас деген жоғарғы қабаттағы ы бұлшық еттер бар
олар мимический бұлшық еттер
яғни біз ол күлгенді мен мысалы жаттығу деп қарастырып жүрмін
жоқ ол ы ол ы антижаттығу деп қарастырсаңыз болады
өйткені сіз күлген сайын көзіңіздің жан жағындағы теріні ыыы күлкі өмірді ұзартады бірақ
дұрыс күлудің амалы бар соны үйрену керек
динара ханым сіз жауап берсеңіз ыыы
сіз ы мен айта салайыншы фитнес жаттықтырушысыз иә
ы сіздерге көптеп келе ме адамдар
өте көп келеді адамдар
қанша жастағы қыздар келеді сізге соған нақты
он сегіз жастан бастап он сегіз жастан
өте ерте сияқты иә
он сегіз жастан яғни олар ауыр салмақтағы қыздар ма әлде кәдімгідей белі
көбінесе он сегіз жастан келетін қыздар ол ауыр салмақтағы қыздар
немесе ы ол қыздар ы өз өзін ұстағысы келетін қыздар
қазір қозғалыстар аз
сколиоз деген аурулар бар иә ы грыжа протрузия дейміз
соның барлығын ы жөндеу үшін осы ы фитнеске ы келетін адамдар көп
а қанша жұмсайды оған
а ы мен топтық бағдарламалар бойынша нұсқаушысы фитнес нұсқаушысы болғандықтан а ол бағдарламалар ы арзанырақ болады
а орташасы жеке жеке ол қымбатырақ болады
шамамен ыыы топтық бағдарламалар он мыңнан басталады а енді жекесі енді жиырма мыңнан басталатын шығар
біздің мысал үшін ағаларым менің ешуақытта фитнеске бармаған бірақ екі иықтарына екі еңгезердей екі адам отыратындай
ол енді қара жұмысты керемет істеген
екі қолдарында екі шелек су иә қарап отырсаңыз
үй соқты балшық иледі
соның бәрі дамытуға байланысты ғой мысал үшін
ал енді қазіргі кездегі немене соншама фитнеске баратындай
жақсылап тұрып алыңыздар бес комнаталы үйді жақсылап тұрып жуыңыздар тазалаңыздар
соның бәрі сіздерге фитнес
балаларға үйретіңіз алдыңызға қойып қойыңыз балаларыңызды
әртүрлі нәрсе үйретіңіз
жігіттер ы қандай сұлулықты таңдайды табиғи ма жасанды ма
бағдарламаның келесі бөлімінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біз сұлулық тақырыбын қозғау үстіндеміз
құрметті қонақтар құрметті қонақтар мен мысалы жаңа бүгін бүгін өзіме көп жаңалық ашып отырмын мысалы мен
ыыы осындай қызмет ұсынылатыны туралы мен естігенмін енді ғаламторда отырамын көремін ғой
і нешетүрлі жарнамалар тұрады
бірақ осыншалық ыыы шығын кетеді қаражат жұмсайтынына мен мен мысалы таңым бар
әрине сен білмейсің ғой
біз сіздер үшін қандай құрбандыққа барып жатқандарымызды сіздер білмейсіздер
ол ол ол құрбандықтың қанша қажеті бар
ыыы интернет статистикаға жүгінсе ең көп ы жалпы әйел адамдарды осындай сұлулыққа құрбандыққа итермелейтіндердің бірі ол ер азаматтар екен
ер азаматтар ол статистика дәлелдеп отыр
яғни бұл жерде біз барлығымыз ы ер азаматтардың алдында сұлу болып көріну үшін біз барлығына барамыз
мен бұл жерде ер азаматтар емес керісінше қыздардың бір бірінің арасындағы бәсеке болып тұр да маған
қазақтың ы бізде қазір әлеуметтік желілер көп қой
мынандай фотосын салып қояды да ана басқа қыз айтады мә анау әдемі ғой ана жерін қалай әдемі келтірген
хабарласады сен қай жерде жасаттың мен де барып жасатайын

ол және батыстан әртүрлі елден желіден келіп жатқан нәрсе
соның біреуісінен біреуі естіп алады да ананың күйеуі мынандай екен мынаған бар деп айтыпты деген сияқты әңгіме құралатын сияқты
жігіттердің менталитетінде жоқ біріншіден
екіншіден қазақтың көп жігіттерінің қалтасы оның бәрін көтере бермейді
әйелдер өздері табады ол ақшаны
қарап отырыңыз содан кейін қазақтың генінде генінде қырық жасқа дейін тез қартаю жоқ
қырықтан кейін бастаңыздар фитнесті
қазақтың қыздарының гендері ұлдарының да вообще халықтың гені мықты ғой өзі тек қартаймайды
жақсы жаққа жеткізіп қойдыңыздар да
а ботекс өзі не өзі білесіз бе
ол кәдімгідей мен дәрігермін
дәрігер болғаннан кейін ботекстің не үшін істетуін білемін мен
ботекс ол кәдімгідей токсин яд ол иә
ол не істейді ол бір жерге инъекция істейді ғой мышцаға мышцаға инъекция істеген кезде соның нервпен ы байлануына азайттырады
бұл деген сөз бетіне істеген кезде бетінің мимика мышцалары бар ғой бұлшық еттері жоғары істемейді
оның беті кәдімгідей өліп қалған адамның беті сияқты болады
иә эмоция болмайды а біз оны медицинада ы сондай бағдар болады

біз қуығының ішіне ботекс істейміз ана қуығы қатты қысқармау үшін
а бізде қыздар оны бетіне істейді
анау мимика мышцаларына істеген кезде ананың бетінде эмоциясы қалмайды
иә дұрыс айтасыз жаңағы
иә ол бір жақтан ол яд болғаннан кейін ол организмге түскеннен кейін ол организмге не только мышцасына ол бүтін денесіне кәдімгідей ы әсер етеді мхм
сонымен ы жігіттер қандай қыздарды ұнатады мейрамхан
жаңа айтып отыр ер азаматтар итермелейді дейді сіз сонымен келісесіз бе
ол қыз баласы ер азаматтан басқа кімге боянады сол ер азаматтар үшін ғой
мойындады бірақ артық қыламын деп тыртық қылады кейбір қыздар
шегінен шығып иә шегінен шығыватады
әрине ол енді мысалы қыз баласы он сегіз жиырмаға келген кезде боянып әрине ол тұрмысқа шыққысы келеді дұрыс па
сол үшін жігітке ұнағысы келіп боянады
жалпы мен бағанадан бері тыңдадым мұқият барлықтарыңызды
осы бағдарламаға келер алдында да барлық қыз келіншектер қыз келіншекпен қоса ер адамдарға да анкета дейді ғой анкета жүргізген болатынбыз
сексен пайыз ер адам да әйел адам да сұлулықты қолдайды
жиырма пайыз ғана қолдамайды
сұлулық сұлулық адам жанын марқайтатын өсіретін яғни қарағанда тамсандыратын әсемдік беретін бір дүние ол былай қарап отырсаңыздар иә
ал енді табиғи деп жатырмыз
қоғам мен табиғаттың ерекше ерекше құбылысы ол адам
табиғаттың өзі сұлу әдемі гүл өседі табиғаттан раушан гүлі
ол да сұлулық былай қарасаңыздар иә
сондықтан сондықтан сұлу болу керек әрине оның шегі бар дұрыс айттыңыздар
және де тағы қоса кететін болсам тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні педагогикалық тұрғыдан бізде мағжан педагогикасы бар баяғыдан келе жатқан дұрыс айтасыз сіз апа
мінекей біріншісі ақыл ой тәрбиесі екіншісі мінез құлық тәрбиесі
сен сұлу боласың ақылыңмен сен сұлу боласың мінезіңмен
үшіншісі сұлулық тәрбиесі
үшіншісі сұлулық тәрбиесі сұлулықтың өзі тәрбие
бала кезден бастап сұлу болуға бізді тәрбиелеген
сіз өзіңіз ы жаңа татуаж деді жасанды кірпік і соған қалай қарайсыз өзіңіз
оны мен сұлулық деп санаймын
қалай мен оны сұлулық деп санай алмаймын өйткені ол ыыы көрік береді бізге
көрік береді дұрыс айтасыз
ол әйелге көрік береді бірінші көрік береді
екінші әйелге сенімділік береді әйелге
коко шанельдің өзі айтады ы боянбаған әйел өзін ы биік өркөкірек санайды екен
бізге ы қыз келіншектер келеді м жаңағы иногда до и после сурет түсіреміз ғой
до түсіргенде бір уверенность жоқ та өзінде
түрі де былай ы айнаға қарап отырса да осылай например
ана бояндырып шашын жасап бетіне кәдімгідей әп әдемі қылып бір қатты емес натуральный қылып бояндырамыз
ананың түрін көрсеңіз айнаға қарағанда бірден түрі өзгеріп кетеді сенімділік береді мхм
сіз өзіңіздің қасыңызға мен көріп отырмын сіз өзіңіз мамансыз да өзіңіздің қасыңыз шынайы көрінеді
ал көп қыздар бар қастарын қап қара қылып бояп көрінеді қорқынышты көрінеді
мәселе бұл жерде бояну боянбау емес бұл жерде бұл шынайылық кішкене аспау керек
мен мысалы боянбаймын деп отырған жоқпын мен боянамын
бірақ мен ешқашан татуаждың уколдың көмегіне жүгінбеймін
ал ол қыздар ол сенімсіз сіз айтасыз сізге келді жасатты ой сіз әдемі болып кеттіңіз десе
ол ол жан жағындағы адамдардың адамның клиенттің өзінің мимикасы жесті
кәсіби маманға бару керек
ы жаңа психолог мамандарымыз өздері айтып кетті ғой яғни кірпік жабыстырған татуаж жасаған қыздар олар өздерін құрметтейді яғни сенімді болады
бұл орайда біздің ер азаматтарымыз ы дәл осындай сұлу қыздарды ы сіздердің жандарыңызда осындай сенімді қыздар болғанға қаламайсыздар ма
негізі мына қазір көп жас қыздар ы психологиясы былай
егер мен қазір мынаны істетпесем татуаж тағы бір нәрсені мен күйеуге шықпай қаламын
рас па мен мына жігітке ұнамай қаламын
ең ең бастысы любой еркек ыыы қызбен жүргенде танысқанда ішкі жан дүниесіне қарайды сол қыздың
осында келгенде барлығы жан дүниеге қарайды екен де сонда сұлулыққа ешкім қарамайтын болып тұр
бірінші жоқ бірақ бірақ тіпті егер нағыз ы үйленетін болса сол еркек ол ол ең бірінші ең бірінші жоқ любой еркек қарайды
бірақ бірақ нағыз ыыы ыыы үйленейін десе жігіт ол ең бірінші ішкі жан қарайды
яғни сұлулыққа қарайды иә рас
бірақ ыыы негізі мен өзім ыыы қарсы емеспін мысалы
қыздар боянса да өзіне қараса да
жүрген кезде өздерінің қыздарының жанында сұлу болғанын қарайды өйткені басқа басқа жігіттің қызының қарайды ол
екеуін салыстырады ол даже егер өзінің қызына айтпаса да ол мысалға өзінің қызына қарайды басқа біреудің қызына қарайды
сол кезде өзінің қызының сүйкімді сұлу болып тұрғанын ол қалайды
біздер сұлулыққа қарамаймыз деватқан жоқпыз
әдемі болған жақсы бірақ жасанды болмау керек те
ал қыздар ал балаларым бірталай әңгіме айтылды жақсы сөйледіңдер жақсы айттыңдар
бұның енді тәрбиелік мәні өте зор
ы жаңа бір әңгімеде айтып жатырмыз жаңағы әжім туралы
әжім өзі қырықтан бастап әжім түсе бастайды
ол әжім білсеңіз әйелдің қанша еңбекқор болғаны қанша адамгершілігі болғаны қанша балалар үшін қиналғаны соның нәтижесі ол
әйелдің бақыты дейсіз ол өзі бір сұлулық қой әжім деген
ол әжімді неғыламыз тартып ол әжім үшін неғыламыз еңбек етіп
біз қырыққа дейін сұлу болдық па балаларды иемдендік пе немерелеріміз бар ма
ендігі сұлулығымыз біздің әжімменен мхм
енді қазір ы қазір бойжеткендерге айтар кеңесіңіз
сендерге алла денсаулық берсін шырақтарым
сендер ойламаңдар әлгі мынандай кірпікпенен қыздарды жігіттер ұнатады деп
жігіттер деген сіз біз дегенді ұнатады
иіліп тұрған қызды ұнатады
ойпырым ай осы барып менің шешеме бір шай беретін қыз болар ма екен деп ұнатады
кірпік керек емес бізге жүрек керек ақ жүрек таза жүрек керек шырақтарым
балалы шағалы болыңдар
жақсы жолдастарыңмен тұрыңдар
еңбек етіңдер әжім түссін беттеріңе
жақсы қартайыңдар әумин
әйел әдемілігі бизнес көзі екені айдан анық
екі қолға бір күрек әкеліп жатса нұр үстіне нұр емес пе
сұлулық әлемді құтқарады деген сөз бекер айтылмаса керек
сіздермен бірге болған пендеміз ғой то шоуы аман сау болыңыздар